د فرش د داغ یا لکې د پاکولو لپاره به هغه ځای د فرش مینځلو او یا هم د کالیو مینځلو په مایع باندې وموښو او همدارنګه هغه به په برس او یا هم صافي باندې تر هغې وموښو تر څو یې لکه پاکه شي، له هغې څخه وروسته به یې پریږدو چې وچ شي. د بیلابیلو داغونو لپاره بیل بیل ډولونه پاکوونکي توکي سپارښتنه کیګي چې کولای شو له هغې څخه هم استفاده وکړو.